نشوف اللون اللحمر <hesitation> أول حاجة نخمم فيها هي الورد، نحب النوار لي <hesitation> لونو أحمر، يبدا هكا مزيان و- ومتاع <hesitation> حفلات ومتاع أفراح، ممكن زاده <hesitation> يفكرني بزمن طويل، العباد الكل تلبس الأحمر، تهزي النوار اللحمر، <hesitation> ت- تعطي لبعضها شوكولاطه، إذن هو مربوط اللون اللحمر بال- الفرحه، الفرحة وال- الجو الباهي.